طفي الثلاجة واخرج كل شيء منها. اخلط ماء دافئ مع خل او صابون يستخدم الاسنجال للتنظيف. في البقع الصعبة السودا الخبز عليها ونتركهم شوي وامشى. نمسح الاجزاء الداخلية بننضف وركز على الزوايا. لا تنسى تنضيف الحواف بعد ما تخلص امسح كل شيء بقطعة قماش كافة هالطريقة تخليك تنظف الثلاجة.